Lemke kum bu zoog yeb beya ki ma kin mitiku pneng silla mad sen le seng in ining sengu mu ki lemkeya toh mad sen māa baāsa lemke kike zoog yeb be buru baāsa mitiki baā neu mitiki pneng sella ogu mu san jina mu kum ki orjedbra mu lau leud ki orjed bra mu pee aaru mu ma ni guu ngu kole mu pwonke bu sai nning ma sai gang bid kumke bbaa len lemke zong yebi koō orjebra nda orjed bobba jda kum nning ni orko tikin wana un ko nutikin wana jitikum kuma ordba iti nsagga jtti teud leuno tikin mana am koo ntikim mana wal jti ord ning nen suuga toh lemke di taa kum keya lemkea zoog yebbe beya ni hulki nesi nma vag si ki nesi nkoo ordning temusi nma nvuxsi ki nesi njee obwalbe si njee yeb bin si njee nebid yebid si. Kum ordba npi tubillo npi tu nebid teuu nna jnda madu pat timbe okum dke ya okum sonkeya oyelsi, zong aā nbidbru ne bu kabkunu un yo ne tem tepkebeya cum yo ne tem lemke ibeya, cum yo ne sona nki vax si nasen nne yilbeya n ne sona bid nkum kan koo nye kunu nti ku pnenselneu nbu bogkun nbob ina rou nti tiin gu n pi neeko, neebu nasindo n piu kunu oko tuku nako nyama selbeire ko dan kum pina mako lamke ning gbaako mu zayi ligutemu mu emi tusu gu muƙii lamke nyan ning gu mu zakim gu ba nou ma kun nna zaka ulaa naara, zaka ulaa nuna, muti bitna kpangnu kalo mu na’ reu bad koleureugba nuu ki yil oobeya mu koo ko in ning yel mu yilga, tem ko pikmago ma ma eg kpangneu tema muti in nuna yamo uleun yil ma yebyeb bobun kpengsela ko senke roo mu pi teu lumu teung mu gab ina maa lebun ma yabo liin ba gongsu ko’n yibbid tu roo geu neeno yebbid deu lauke kina baa nyaa soni baa nyaa soni bu moya ya buran ano n ko naare kena ke tikuun ziga, n nyema teugeu in linbe lebun bu boobe nou nabu kin pi’na n ngema geunase nbaba na nyama n boba sinneu ƙo sai yaneu bu sitke pina.